með því að selja Íslandsbanka ekki ríkti eining innan stjórnarflokkanna um samgöngumál á höfuðborgarsvæðinu og því var ákveðið að fresta undirritun samkomulags þess efnis Bergþór Ólason þingmaður Miðflokksins tekur við formennsku í umhverfis og samgöngunefnd Alþingis á ný en hann var látinn víkja eftir

hundruð er enn saknað eftir fellibylinn sem skildi eftir sig fordæmalausa eyðileggingu hlutdeild innlendrar grænmetisframleiðslu hefur minnkað úr sjötíu og fimm prósentum niður í fimmtíu og tvö prósent á undanförnum átta árum grænmetisbændur geta framleitt meira en skortir stuðning hins opinbera maður sem er óvinnufær eftir slæmt

umferðarslys á hálum á Vesturlandsvegi fyrir fimm árum furðar sig á því að Vegagerðin hafi enn ekki bætt úr og malbikað að nýju Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra og formaður Sjálfstæðisflokksins segir að ákveðið að hafi verið að fresta undirritun samkomulags um uppbyggingu samgangna á höfuðborgarsvæðinu vegna athugasemda

frá þingmönnum stjórnarflokkanna hann hafnar því hins vegar að málið hafi valdið núningi milli Framsóknarflokks

og Sjálfstæðismanna

rætt á fundinum já Bjarni

við þingflokkarnir komu saman allir þrír flokkarnir í vikunni það voru svona einstök efni þar tekin til sérstakrar umræðu og ég held að við höfum öll verið sammála sem þar sátum að það skiptir mjög miklu máli að málið verði þannig kynnt að það fari ekki af stað einhver misskilningur um útfærsluna það er einfaldlega ekkert að því að þegar menn eru að vinna að verkefni sem á að taka til áratuga binda um lausa enda á málinu og gæta að því að sem flestum spurningum sé svarað þannig að það var ekki fullkominn einhugur innan ríkisstjórnarflokkanna um þessar hugmyndir eins og líta út í dag mér líður eins og menn séu að reyna að kokka upp einhvern ágreining ég lít einfaldlega þannig á að við séum að fínpússa af hugmyndinni

enginn núningur verið innan ríkisstjórnarinnar ekki efnislega um málið einhvers staðar segir að það eru síðustu metrarnir á svona langri vegferð sem kannski mestu skipta menn geta hrasað

hrasað rétt áður en þeir koma í mark

að menn gái að öllum útfærsluatriðum og einmitt ef menn gefa sér ekki tíma til að ræða um framkvæmdina þá getur komið upp ágreiningur og misskilningur sem að er algjör óþarfi

dæmis að selja Íslandsbanka í því þetta sagði Bjarni Benediktsson en

araba stóð í ljósum logum eftir árásina og mikinn reyk lagði frá henni stjórnvöld í Ríad hafa ekki

gefið upp hversu mikil áhrif þetta hefur á framleiðsluna en heimildarmenn Reuters fullyrða að framleiðslan sé helmingi minni en venjulega Sádi Arabía framleiðir um tíu prósent allrar olíu í heiminum og því gætu árásirnar haft talsverð áhrif á olíuverð þegar markaðir opna eftir helgi í Jemen segist bera ábyrgð á árásinni og hótar frekari árásum Sádi arabar hafa leitt

hernaðarbandalag sem berst gegn Hútum í borgarastyrjöldinni sem hefur geisað í Jemen í rúm fjögur ár Bergþór Ólason þingmaður Miðflokksins tekur að nýju við formennsku í umhverfis og samgöngunefnd Alþingis á þriðjudag mikil óánægja er með það meðal þingmanna jafnt í stjórn og stjórnarandstöðu Bergþór neyddist í febrúar til að láta af formennsku að kröfu annarra nefndarmanna en mikið uppnám

var á nefndarfundi þegar Bergþór sneri til baka í formannsstól eftir nokkurra vikna leyfi í kjölfar

nefndin var óstarfhæf um hríð því Miðflokkurinn neitaði að fallast á kröfu stjórnarandstöðuflokka um að skipta um nefndarformann og tók Jón Gunnarsson þingmaður Sjálfstæðisflokksins við formennsku samkvæmt samkomulagi meiri og minnihluta fer stjórnarandstaðan með meirihluta í þremur þingnefndum stjórnarandstöðuflokkarnir sömdu

um skiptingu sín á milli og var niðurstaðan að

stýrði umhverfis og samgöngunefnd samkvæmt heimildum fréttastofu er óánægja er meðal nefndarmanna að Bergþór sé að taka aftur við formennsku minnihlutinn telur sig hins vegar lítið gert til að koma í veg fyrir það því náist ekki samstaða

sé út um þúfur og tekur þegar hefur verið tilkynnt að Helga Vala Helgadóttir þingmaður Samfylkingarinnar tekur við formennsku í velferðarnefnd og Píratar sem fara með formennsku í allsherjar og menntamálanefnd hafa ákveðið að Þórhildur Sunna Ævarsdóttir stýri henni samvæmt heimildum fréttastofu eru þingmenn í öðrum stjórnarandstöðuflokkum ósáttir við þá ákvörðun vegna þess siðanefnd Alþingis komst að þeirri niðurstöðu að hún hefði gerst brotleg gegn siðareglum með ummælum sínum um þeir sem fréttastofa ræddi við segja að Píratar séu með þessu að færa vopn í hendur Miðflokksmanna og senda þau skilaboð að

hafi engar afleiðingar því sé erfiðara að gera kröfu á Miðflokkinn að Bergþór stýri ekki nefnd vegna álits siðanefndar viðmælendur fréttastofu segja að þrátt fyrir að brotin séu gjörólík í eðli sínu ættu þau bæði að

sóma sinn í því að stíga til hliðar og sýna þannig að

afleiðingar herjar á sömu svæði og fellibylurinn fór yfir á Bahama eyjum fimmtíu hafa fundist látin vegna Dorian en óttast er að þau séu mun fleiri þar sem um þrettán hundruð er enn saknað sem hefur fengið nafnið Humberto

eyja í dag vindhraði er yfir tuttugu metrar á sekúndu með sterkari

ástandið á hamafarasvæðunum er skelfilegt aðeins tvær vikur eru síðan fellibylurinn

fór yfir eyjarnar og skildi eftir sig fordæmalausa eyðileggingu staðfest dauðsföll eru fimmtíu en yfir þúsund manns er enn saknað þá þarfnast minnst fimmtán þúsund neyðaraðstoðar í formi matar skjóls og læknisaðstoðar sameinuðu þjóðirnar segja tjónið vegna

ljóst er að það er langt þar til lífið getur aftur gengið sinn vanagang hjá fjölmörgum íbúum þeirra svæða sem urðu einna verst úti hlutdeild innlendrar framleiðslu í

hefur hrapað á undanförnum árum garðyrkjubændur hafa áhyggjur af þróuninni og kalla eftir stöðugleika í rekstrarumhverfi garðyrkja stendur undir um tíu prósentum af verðmæti búvöruframleiðslu í landinu og er veltan um sex milljarðar króna á

ári fyrir utan sölu dreifingu og úrvinnslu í nýútkominni skýrslu samráðshóps um endurskoðun búvörusamninga kemur fram að hlutdeild innlendrar framleiðslu á innanlandsmarkaði hafi fallið um tuttugu og þrjú prósentustig á tímabilinu tvö þúsund og tíu til tvö þúsund og átján það er úr sjötíu og fimm prósentum niður í fimmtíu og tvö prósent gúrkur og gulrófur eru framleiddar nær alfarið hér á landi og innlent salat vinnur verulega á líkt og sést á meðfylgjandi mynd en í öðrum tegundum fer hlutur innlendrar framleiðslu minnkandi sérstaklega á tómötum gulrótum og hvítkáli hlutdeildin segir ekki alla söguna því magnið skiptir á sama tíma og neysla grænmetis eykst þá fer framleiðsla innanlands sífellt minnkandi tökum nokkur dæmi þar sem borin er saman innlend framleiðsla og innflutningur árin tvö þúsund og tíu og tvö þúsund og átján framleiðsla á tómötum hérlendis hefur dregist saman um fjögur hundruð tonn á

meðan innflutningur hefur aukist um eitt þúsund tonn minna er framleitt af íslensku blómkáli og þrátt fyrir aukna neyslu á báðum tegundum sem rekja má til stóraukins innflutnings sem fyrr segir sker

sig verulega úr því hér heima hefur framleiðslan stóraukist á meðan innflutningur hefur dregist lítillega saman formaður Sambands garðyrkjubænda segir sveiflur eðlilegar í

en varðandi aðra framleiðslu þá höfum við talsverðar áhyggjur af því að við skulum ekki fullnægja markaðnum meira heldur en við erum að gera Gunnar segir innlenda framleiðendur geta bætt við framleiðslu sína við getum alveg framleitt meira í því sem við erum að gera það er óplægður akur í ýmsum öðrum tegundum líka

hvert ætla stjórnvöld að stefna í aðflutningsgjöldum og tollum á innfluttu grænmeti maður sem slasaðist mjög illa í umferðarslysi segir enga aðra skýringu á slysinu en þá hversu hált malbikið var sem hann ók á hann er öryrki eftir slysið og er enn með stöðuga verki fimm árum

sig á því að ekki standi til að malbika yfir vegarkaflann þar sem slysið varð fyrr en hugsanlega á næsta ári september fyrir fimm árum var hlýrri en alla jafna og þó svo að hiti væri vel yfir frostmarki myndaðist hálka sums staðar á vegum einkum í rigningu til að mynda á Vesturlandsvegi og gerir reyndar enn í september fyrir fimm árum ók Sigurjón á mótorhjóli eftir Vesturlandsvegi í átt að hringtorginu við

uppi í Mosfellsbæ var að koma heim á hjólinu og vissi að ég þurfti alltaf að fara varlega í þessu hringtorgi það er hált nema þennan dag féll til jarðar ég rann ekki neitt ég var bara í venjulegum buxum ég var ekki í

buxurnar skemmdust ekkert ég féll bara beint ofan í malbikið

get ekki fundið neina aðra skýringu heldur en það hvað malbikið var erfitt yfirferðar hvað það var hált og hrjúfótt það er ekki slétt það standa steinar upp úr

það sem gerir það að ég í hægri handlegg og í fingrum enn minna handleggurinn verður til dæmis svo þungur það

þess vegna sem tekur í ég fæ aldrei eina mínútu í hvíld frá verkjum aldrei slysið sneri tilveru Sigurjóns á hvolf ég var sextugur maður og var fréttastjóri á Stöð tvö og á Fréttablaðinu og var bara í ágætismálum en fljótlega eftir þetta þá kom í ljós að

yrði ekkert aftur snúið þetta var búið hjá mér einmitt svona áreiti álag og verkirnir almennt þetta var bara

virkilega vont og það endaði með því að ég dró mig bara

Sigurjón er sjötíu og fimm prósent öryrki eftir slysið það sem mér finnst eiginlega sárast

RÚV þegar talsmaður eða formælandi Vegagerðarinnar segir við vitum af þessu en við höfum enga peninga til að laga þetta hugsið

fimm ár síðan ég datt þarna og mér er kippt svona út og með öllum þeim verkjum og allt sem ég er búinn að þurfa

ég er búinn að fara í tvær aðgerðir á öxl það er búið að reyna allt og Sigurjón veit um nokkra til viðbótar sem hafa slasast á hálu malbikinu þessir peningar sem Vegagerðin hefur ekki til að malbika ofan á þetta

er búið að verja miklu meiri peningum í alls kyns þjónustu við fólk sem hefur slasast á þessu þetta er ótrúlegt að hlusta á þetta það gerði mig svolítið reiðan

manninn segja þetta ný stjórn í Færeyjum áformar að breyta löggjöf um sjávarútvegsmál meðal annars á að afnema bann við því að útlendingar eigi hlut í færeyskum sjávarútvegsfyrirtækjum sem var ein helsta ástæða þess að Færeyingar sögðu upp Hoyvíkursamningnum um fríverslun við Íslendinga ný stjórn hefur tekið formlega við völdum í Þórshöfn forystumenn sambandsflokksins

og Miðflokksins undirrituðu stjórnarsáttmála í morgun Bárður á steig er þar með orðinn nýr lögmaður eða forsætisráðherra

greindi frá því í dag að nýja stjórnin ætli að hætta að bjóða upp fiskveiðikvóta og afnema bann við að útlendingar eigi hlut í færeyskum sjávarútvegsfyrirtækjum bannið var ein helsta ástæða þess að Færeyingar sögðu upp um fríverslun við Ísland samningurinn tekur meðal annars til vöru og þjónustuviðskipta og fríverslunar með landbúnaðarvörur þá boðar nýja stjórnin einnig skattalækkanir og aðgerðir í húsnæðismálum verulegur skortur er á húsnæði í Færeyjum þar sem fólki hefur fjölgað undanfarið það er mikilvægt að hafa hugfast að transfólk vill ekki allt fara sömu leið hvað varðar

hann er þakklátur fyrir þá þjónustu sem hann hefur fengið og segir að sér líði betur bæði líkamlega og andlega

fyrsta alþjóðlega ráðstefnan um málefni transfólks var vel sótt í Ráðhúsinu í

dag þar var meðal annars rætt um reynsluna af

orðinn tuttugu og fimm ára þegar ég fattaði fyrst að

ekki lengur að vera butch lesbía

ég þyrfti að ganga eitthvað lengra með það ég upplifði það rosa sterkt að mig langaði í skegg og dýpri rödd og líkama sem var

það sem ég hafði í huganum á mér

hvernig ég vildi vera í framtíðinni ég hef alltaf upplifað mig sem frekar dæmigerðan

staðalmyndir sem fólk hefur af transfólki ég í raun alla leið með þetta byrjaði í þessu greiningarferli vildi strax komast á hormóna fara í aðgerðir og kláraði þetta frá a til b eins og fólk hugsar þetta oft en

eins og það fara ekki allir sömu leið og ég gerði þó að þetta sé mín reynsla þú fórst í aðgerð og hormóna allan pakkann já ég gerði það ég hef farið í

allt sem er í boði ég er fyrst og fremst mjög þakklátur fyrir alla þjónustuna sem ég gat fengið hérna mér líður miklu betur í líkamanum og í lífinu yfir höfuð eftir eftir þetta

veðrið á höfuðborgarsvæðinu setti strik í reikninginn hjá matgæðingum í dag þegar árlega food festival sem halda átti á Skólavörðustígnum í miðborginni

var færð inn í bílastæðahús við götuna þar gátu svangir gestir gestir gætt sér á fjölbreyttum sem hefur gengið yfir í dag það var litríkur hópur gesta sem sótti

ráðstefnuna í fífunni um helgina þetta er í annað skipti sem ráðstefnan er haldin þúsundir sækja hana í ár hér er verið að halda hátíðina sem er svona hin íslenska allir þeir sem hafa áhuga á eitthvað sem flokkast undir

gestir sýningarinnar koma víðs vegar að úr heiminum margir af gestunum okkar og þeir sem halda fyrirlestra eru erlendis frá

eru að draga fólk með sér margir sem eru að kynna borðspil við erum með fræga gesti á hann var að hreyfa sig hérna ég er búinn að vera að skjóta hann að skjóta mig og við vonum bara að það gangi illa bardagamenn af öllum stærðum og gerðum og í hvers kyns létu ljós sitt skína þeirra á meðal

eini karakterinn sem ég fæ að spila einna helst þegar ég fer til útlanda í

karakter sem ég

í fjögur ár þegar okkur bar að garði var hákarl í smíðum hákarlar eru einn af uppáhalds dýrunum mínum þau eru mjög falleg

mjúk og soft en á sama tíma eru þau mjög hræðileg og

er bara mjög fínt og létt og þá að veðri en í kvöld og nótt lægir smá saman og léttir til fyrst um landið vestanvert þykknar aftur

í fyrramálið með suðvestan strekkingi og skúrum en austantil verður að mestu þurrt og bjart hiti verður á bilinu fimm til tíu stig að deginum en líkur á

inn til landsins Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum

í íþróttum hjá Einari Erni Jónssyni hér á eftir úrslitin réðust í bikarkeppni karla í fótbolta á Laugardalsvelli nú síðdegis Englandsmeistarar

stigum í toppbaráttu ensku úrvalsdeildarinnar og úrvalsdeild kvenna í handbolta fór af stað í dag með þremur leikjum fjármálaráðherra vill fjármagna innviðauppbygginu með því að selja Íslandsbanka ekki ríkti eining innan stjórnarflokkanna um samgöngumál á höfuðborgarsvæðinu og því var ákveðið að fresta

samkomulags þess efnis Bergþór Ólason þingmaður Miðflokksins tekur við formennsku í umhverfis og samgöngunefnd Alþingis á ný en hann var látinn víkja eftir

mikil óánægja er meðal nefndarmanna hundruð er enn saknað eftir fellibylinn

sem skildi eftir sig fordæmalausa eyðileggingu hlutdeild innlendrar

grænmetisframleiðslu hefur minnkað úr sjötíu og fimm prósentum niður í fimmtíu og tvö prósent á undanförnum átta árum grænmetisbændur geta framleitt meira en skortir stuðning hins opinbera maður sem er óvinnufær eftir slæmt umferðarslys á hálum á Vesturlandsvegi fyrir fimm árum furðar sig á því að Vegagerðin hafi enn ekki bætt úr og malbikað að nýju þessum fréttatíma er lokið næstu fréttir verða sagðar í útvarpi klukkan tíu í kvöld og punktur is er uppfærður allan sólarhringinn